Ekiro kyenazalibwemu nkiiira munno kisemeeza, nchiseemeeza na'aba ngajaani bange hamu na'abo ruganda kandi nyenda kisemereza omuka. Bachumbe eme- e- ebyokulya ebyesiinga kwenda hamu ne- ne- ne'kyonkunywa ekyensiinga kwenda, ekyo niikyo esande eyokozerwe omubutunda. Hanjuma hakumaliira kwa byoona, bateere ebyooma, tuziine, tusemererwe hakiro ekyama kyama ekiro ekyo kuzaalwa kwange. <noise>